Kudadú ne nto ci vevií í ja ne váchi vá chi véxi ko sa ikɨ́ ni e nto ñá nakúvi itú u ñá akvi ñá nga kúvi nuu iní i ntá iní nto vevi ja ne ña tvi ntuchi ñá ni kuvi ntuchi ñá ni kuvi nu ini i ñaꞌa ká jó ña ká jo ña ntōꞌo idaviꞌ a ntáxeꞌnu e ntó ne kudadú ne nto kudadú ne nto nuu ini ne ntó xu á ngu jesūcristu nuu íni nuu íni ne ntó ñakatuidún kuci ña ingá tóꞌo i ña hina agué ino xꞌvi kɨ̄ꞌɨn ñú ne na ñaꞌa salorensu aánuí tóꞌo i a ntánuu iní nto tóꞌo i porkē tí te ñāꞌa ña ka tuídúnku ne ña tuvi díkó ne nto nda diáꞌvi ña chi ntɨv iō idíkó ne ntó ne iō iká jo siepre siepre abla dúkua porquē thí ñuꞌune ña xini ñu ɨn letre ñá ni kanuu ñu scuele ñá ni ñá ñini ñu nté ɨn letra ña íni ñu ne pero cí lo kōika tekú ne kaꞌnchu iꞌén nto kaꞌan chu iꞌen nto per tē ña te ñāꞌa kúntiéne nto porquē ti ntáñiní nto i xuꞌune ña ñaꞌ ñá ni kanu ñuscuel ña tuvi ɨn studiu u a ngo ne. Te ñā kúntiéne ntó ne véꞌi ntuvi nakaꞌne nto te vevii ne ñaꞌa ntáxeꞌnu ne káci váchi dáma ne ña ñáꞌna kanii viꞌi kani viꞌi ne kuethí ne depué nedēspués ne damá ne kumpañerú ñi osea ne vñadɨ̄ꞌɨ̄né kuetu ñiꞌɨ ɨn stuku tíitíi tuku ñadɨꞌɨɨ kueꞌe ñɨ i tíi váꞌ chi dáma ntuvi ve ñaꞌa ga ntáde tu ñáꞌa nga ntádee ñaꞌa respetar cumpañerú ña ci paré se geni viꞌi ne a ne pare se kē nádamas pór u ūrá liꞌntii ne v dá kunániña matrimoniu ña dá nanaña ñaꞌa nga da ta kaa diꞌna por fabor vá chi io vi dá kon ñuꞌu ñaꞌa géeni viꞌi ne para siémpre asta kē í ntuvi íi ntiusi dɨv nakéꞌnte dáva ña pero chi viꞌꞌa ne ñaꞌa nga chi. Evꞌvgeeni viꞌine ñáꞌa ne kane damania cumpañerú ña aan damania i dte iō íꞌa ne sóó ña sóo tu iꞌa né kueꞌntu ñ ɨn stuku ñnadɨv ñáꞌnga tui vií da ko ñuꞌu ve ñá ngatui vií dá koo ñuꞌu ora dií si kē ñaa cha neé respetu cha sa gara īó iō ñaꞌa ne kuéꞌene ñáñīꞌi groga kuéꞌene ñáñiꞌi dɨv vií da kɨꞌvɨ ntaíkadɨvɨ ntaíka tíi á kuídu ña ñadɨ̄ꞌɨ̄ ne kuéꞌntu kueꞌntu ni ɨn stuku tíi éélāvií da de ñaꞌ nga ntáteku kuethí ña ngā ntáteku kuethí ti dáma ne kumpañerú ñɨ ñiuvií nadɨvɨ ntáni taꞌan vaváꞌa jánanii táꞌan á per tsi ñeé ura ne dama né kupañerú ɨ ñáni ío ñ ñá ni kui reponsabli dɨ́ve xú a ne tú ñá ni kui responsablí i porkɨ chí iꞌa jáꞌa ne vachi de tuchi ñu uvi ñaꞌa ne tún váꞌchi de tuchiñu ñiine tu ñuꞌú tsí xine dɨveꞌ diuꞌun ne túkaan ntíchin viꞌi. Diuꞌune tukantíchi viꞌi ñaꞌa nga dɨv iꞌa ne n ndukui dɨve ɨn ntukui dó kuā dɨv déne chiuun ñuꞌu neɨv ñáni īó daꞌná nko kɨꞌɨn ñu ne dɨve kikáꞌñu túntu kɨ́ꞌɨn ñu ne kɨkɨntɨvē káꞌn ñū dɨve kintukú ñūú kɨtɨ kaꞌní u kaꞌní u kɨ́ tɨ kɨ́ꞌɨn ñu ne dɨvɨ kaꞌni u kɨtɨ ne kīdíko ñukɨ́tɨ xaꞌví kane íiō diuꞌún ntádiꞌvi ñuꞌu ña tɨ asta ng é tsɨ keꞌi fiadu kíkáꞌni u kɨ́tɨ fiadu káꞌni u kɨ́tɨ kādiíi ntaa ídiuꞌuvé ne hóra si kādiuꞌun kādiuꞌun ñaa xegú de lā plasa ñak caa boicó la otra chi kíta tengu kuatrú mí ja váchi de ñuchiuun ññáni īó daꞌná ngo kuéꞌen cu ne nɨve kikaꞌñū túntū kuéꞌentu ne kaꞌni u kɨtɨ kueꞌēn cu ne dɨve kidíkoñu kɨtɨ kueꞌēn cu ne dɨvɨ kuintadiáꞌvi ña tɨ de tóódo ete nɨtuchiuun iꞌa ngo tíine ɨv kantíchi kāntíxin tíi ñ ꞌi musú kāntítsin tiñɨ musú k kādi kui konstruir víꞌi. Iñu iꞌa ngo ío pero tí ndɨꞌɨiñu ne dɨne chiuun tene chiuꞌun iꞌá ngo tíine gitutīín iꞌá ngo ñadɨ̄ꞌɨ̄ né kuevi túchiuun nátatú diuꞌun iō diuꞌún ne dé ukupar musu kadɨv stíi iꞌa iꞌa ngo úgo kadā kú i kantíchin viꞌi dā kui kantícin viꞌiñan ɨv dénte iꞌa no uvi ñaꞌa íꞌa nɨvádanɨv ñuꞌu ne skuele kane ée ñanche scuele ne in ka neé kantíchin ñuꞌ kúun católico kaneév í uvi ñaꞌa ñadɨꞌɨ īdɨv dé tu nvītar dɨ́v ía no vii ne tukomuniu kaneé déne tukomunio né kane dɨv káꞌin tuún kane dɨv kādií déne tukomuniun ne kanee dutu ne kadā kaꞌan dútu ci ɨv na nakuēꞌé ne dɨv ñaꞌ idé kumpañar ne taꞌnɨ ñiꞌi komunion tu ne eꞌe dɨv níka dutu ō. Biblia gracia sa biblia gracia ssa íi tódo i déne tuvé ne kui kue kɨꞌvɨ ñuku daachuñú kú no dama chūñú kú porkē csíi dɨv vivlia ne de de ste <hesitation> de <hesitation> dv tekú nko ne ixu a ngo kantío ñaneu ñūkú vangelika pol i ñaꞌa ne váꞌáci váꞌachid nntío kaꞌán ña aá ñɨnkɨ ño iidv í kuntie no vida veté á ñɨkɨ ño í kuntie ngo vida vete iña ñaꞌa a ña te ide ne ntó komu nio nto ídene nto iviꞌa ne damá ne ntó ñukún nto.